Ah salama mademoiselle! Zaho io zany mieritrerity te hividy any ty lamba ty, ty t-shirt ty fe gny problemany zany, ah tsy misy gny, ah juste anaha. Zaho XL, ty raha tiky, L gny farany be aminareo ato. Tsy mba misimisy agnatin'ny magasin nareo agny, tsy mba misy taille XL? na mba afaky magnafatsy nareo amy toera-kafa manahaky anizay fa mba tiako ho vidina ty lamba ty, ty t-shirt ty.